Tsimmendisegäjät pruugitas tuu jaos, et kas sis betooni vai mõnõ muu sarnadsõ sego saasiq häste ühtläne ja püsünüq ka kavvampa vetel.